A m'pias tantu giüé a le carte, a scala cuaranta e a pinacola, giüu cun mia famìa e mi amis përché al e divertent e a të fa pasà ël temp cun gl'amis cuandi suma ën vacansa ënsema u a ca ënsema